Mbaaporenda Argentina, kua tëtä jae yaikuako oime ivi iyapire, ivi iguï kotï, jaema kuape iroï, iroïve, erei oimevi amope araku, oime yave joktï iroI, ouvi yandeve kua boliviape jare iro¨vaera, erei ,,,,kuaretako oimeee, ïpöräye ivi jokopeva ikavi oikoreta, ere jaeko iroï iroï.